הַדָּא הַמֻּוְדּוּע כִּתְתְנַاقַש בְּזַבַּא דַאבָּא, וְכנְצַנּ בְּלִי הַאַלאטִים מֻכְנָה תְּנְתַ'ג אֻעְמָאל לִי כִּתְבַּאן כִּאַלָּא הִיּוּ פְן, בְּחָאל הַסּוּוַאר וְהַמוּסִיקָה, וְלָקִין בַּשּׁ נְקוּלוּ בְּלִי הַדָּא שִׁי פְן חַקִּיקִי חַאס, תִּקוּן וְרַאָה נִיָּה וְאִחְסַאס בְּשַׁרִי, הַפְן הָאָסִיל, כִּינְבַּע מִן הָרוּח וְהַתַּגַּארִב הָאִנְסָאנִיָּה וְהַמְּשַאעֵר הַעַמִיקִין, הַאַלאטִים כִּתְקַלֵּד, מַא שִּׁי כִּתְחַס, וְלָא כִּתְפַהַּם, הַמַּעְנָא הַחַקִּיקִי לִלְאִבְדַּاع, דָּא כִּיַּעְלָאש יִבְּקִי הַפְן גְּהְּד בְּשַׁרִי בְּאִמְתִיַאז.